Najús mom; nako púrir fërekantir iniwerësite. Ndah më uleer wí mënkáwí áas disëwitan pëyá went seenkaŋ guŋpëţëp mëwúma mëncí asut mëmpúri pëjúk iniverësite pëwaţës ume. Naloŋ kací katëpáa najúkáa nëkaka bakul këwín najá kayá site pëwaţës ume dul apëre dúka biyá uleemp. Naloŋ kací naká kábak najá kayá pëţas uleemp direktëmaŋ konak umënţa wuŋ ko nooraniţ.